Karazany izy io zany gne voamaigny: e saramaso, kabaro, sesisa <hesitation> ino moa izy io kanegny, voanemba, da zay, petit pois avao koa sa hoa akoa raha namany.